Cöse da tegnî à mente de quest'anno a l'é a crisi in Birmania, con tutta quella gente ch'a vëgne scorrio da-o paise, o primmo anno de presideçia do Trump e i suei cavelli, a fin da guæra co-o stato islamico, a rebellion in Catalunya, i migranti che preuvan à vegnî in Italia co-o barcon e un inçendio a Londra dove perdan a vitta doî zoeni italien